banki ni babal unje gom nati marata gobo himbe hauta mara me roval ita himbe besi gobo chehde mbe gobo kuje jiko be naftirta nden banki do kanyamale do jo inina kutin nirawima ebo chehde mbe hamabbe